Alura di bai a ie culi li dizuma pi generai: ël rock&roll, ël walzer, la lambada, ël liscio, ël tango e mai pi finì. E pöi a ie culi li ën puchetin pi tradisiunai, ch'a ie la curenta, la mazurca për pöi andé finì cun i ad ezempi sü da nostre part a ie i balli occitani ch'a sun ën grüp e a sun bei